Qëro prapa të kisha thënë, pë esperiencë, të spëndoja ghrane pë le esperienze, nani cinquanta e cinquanta përçë comunqui materiali çë ti e ghuzar na ditë të miljorar midhema la qualità të gjellës çë bun na ditë, cioè na ti ble per esempiu çë di, bujëm finta se të përqen la musica e ble një parë kassi të mira, çë gjegjet mirë mirë la musica, ti tek ai minut je ble midhema un’esperienza, përçë pran na ditë kur gjegje a musica ke un’esperienza më e mirë.